Mi buran yidugo mi woma boddum ngam womarde do jartina bandu. mi yidi hala womarde masin. to mido woma mido nana bandu am do saata do wata am seyo je mi medai nanugo banta mai. womarde do nder komi buri yidugo.